X̱i'k nak mdzin listo nak mdzin y bi'ldza ba ic̲h̲a' mak izinkë xnusa xc̲h̲o'n mdzin sia, nana c̲h̲inak palom xkaka zob man lo gag listo dzobdzeda man syempre lad lad xc̲h̲al gik man, man knu nak tib man list.